أفضل أكون عندي جدرة التحكم بالمي، لأنه المي أساس الحياة وأجدر أستخدمها بأشياء مفيدة مثل: ري الأرض الجافة أو طفي الحريج، الماي يعبر عن الهدوء والتوازن، التحكم بالنار ممكن يكون جوي بس خطر أكثر، والماء يعطي إحساس بالمسئولية والعطاء.